Yä'ki äjtyä ntajtza kumku'ojmä, yä'ki janu'syak sä'nhajnämpa, e puro wi wi mas wina iiiii este tumä ame'ijna yänhpä nyaksyajpa kowatayu, ooo yänhpäää sustyayu titya'p, pero yäti pues yänhpä we'nu'p costumbre, we'nu'p tradicion, yänhpä yäti nkojampaptät yänhpä äjtyä mama guadalupana' syäk, äjtyä ninyu, äjtyä nkomi ninyu diojsi syäk, äjtyän janta señor del pozo' syäk, äjtyä janta señor de esquipula' syäk, y mas mäjapä säk yänhpä yä'ki yänhpä nkojampaptät äjtyät janta san bartolome'i syäk, jete mas mäjapä sä'nhajku, yyy janu'sh min'nämpa eya nasojmtya'mpä, je jete celebratzäkpatät del mas o menos mas este centradamente del 20 al 26 de agosto, je je mas yänhpä mäjata'mpä jyama, itay je äjtyä janta san bartolo' syäk nyi'tzäkpa este como casi poya ko ät'tyiyä antes de enero syä'nhajku por que äjtyä janta' witputpa en cada comunidad yänhpä Ee pyajtzyäkpa cada comunidad, yänhpä 'yispa cada comunidad, jaku jenä wa'katyäju yänhpä byendicion, ja'ku jenä wa'katyäju pyerdon, wa'ku jenä wa'katyäju ee ja'kutyät yänhpä kyotoyu yänhpä de cualquier toya, toya e ispaptä, estonce je este äjtyä janta witputpa desde mucho antes de que yänhpa ma nyitzäki syäk, kätäkpa como en este i'ps kometzytyiyä comunidad kätäkpa y ya tejenä yänhpä juwä tumka tzu'kumpa mas o menos como el como este poray del ocho, nueve de agosto, tumka tzu'kumpa ja'ku minu'p kyumku'ojmä, jaku minu'p yänhpä yä'ki myäjapä täjkojmä, yänhpä iglesia'oj masantäjkojmä, e minpa'ap entonce jenä nyi'tzäkpa'p ntap nta'p novena tambien nyi'tzäkpa, tambien jete nyitzäkpa'p docenario, por que este e est kätäkpa tambien de barrio en barrio ja'ku tzyäjkayaju nyovena y como ijtu como doce barrio'tiyä y jejtzye participatzäjkyajpaa taxista, mototaxista, y mucho mucho yänhpä kumkupyänta'p Entonces este nyi'tzäkpa nyovena', este pero nta nta mero pue novena si no que yänhpä docenariuje nyitzäkpapä y kätäkpa de de barrio en barrio yänhpä y tzyunyi tzyäjkayajpa, ijtu yänhpä barrio yänhpä kye yä yänhpä pyojnhayajpapä' tyoritu, kyastiyu, yänhpä jyamasye tzyäjkyajpa misa, jiii janu'sy tu'mnämpa, janu'sh tu'mpa kumkupyä't, este nkenpatät pue cuando de solo de que cuando mä'nhpa de que juwä yänhpä ja'ku tzu'kumu ja'ku minu'p kyumku'ojmä ja'ku nyi'tzäjku syäk, a la mecha' yänhpä yänhpä kasi kum tumä kumku manhpa ja'ku manhu mye'tzyaje, yänhpä ijtumä äjtyä janta jejtzyetät nä'tu'nhajpa, jejtzye minpa, minpa con banda de música, minpa con mariachi, minpa kowaji'knhtumä, sustyajuji'knhtumä, y nyenyajpa de todo, mujapä sä'nhajku tejuro de jejtzye'p nyi'tzäkpa syä'nhajku, desde que nyi'tzäkpa, mäjapä su'nhajku nyi'tzäkpa, jiko' mero je de que sä'nhajpa este de que täjkäpya banda de musica, veinti uno de agosto jete mäja sä'nhap, veinti dos de agosto que täjkäpya compañia minyajpa compañia yänhpä äjtyä nkumku tyäwuta'mtä yä eyata'p kumku yähnpä kumku'ojmtya'mpä Participatzäkpatät äjtyä äjtyä janta' syä'nhojmä por que mäjapä syäk, entonces este nyi'tzäkpa nyovena', este pero nta nta mero pue novena si no que yänhpa docenariu je nyi'tzäkpapä y kätäkpa de barrio en barrio yänhpä y tzyunyi tzyäjkayajpa, ijtu yänhpä barrio yänhpä kye yä yänhpä pyojnhayajpapä' tyoritu, kyastiyu, yänhpä jyamasye tzyäjkyajpa misa, jiii janu'sy tu'mnämpa, janu'sh tu'mpa kumkupyä't, este nkenpatät pue cuando de solo de que cuando mä'nhpa de que juwä yänhpä ja'ku tzu'kumu ja'ku minu'p kyumku'ojmä ja'ku nyi'tzäjku syäk, a la mecha' yänhpä yänhpä kasi kum tumä kumku manhpa ja'ku manhu mye'tzyaje, yänhpä ijtumä äjtyä janta jejtzyetät nä'tu'nhajpa, jejtzye minpa, minpa con banda de música, minpa con mariachi, minpa kowaji'knhtumä, sustyajuji'knhtumä, y nyenyajpa de todo, mujapä sä'nhajku tejuro de jejtzye'p nyi'tzäkpa syä'nhajku, desde que nyi'tzäkpa, mäjapä su'nhajku nyi'tzäkpa, jiko' mero je de que sä'nhajpa este de que täjkäpya banda de musica, veinti uno de agosto jete mäja sä'nhap, veinti dos de agosto que täjkäpya compañia minyajpa compañia Yänhpä äjtyä nkumku tyäwäta'mtä, yä eyata'p kumku kyä yänhpä kumku'ojmtya'mpä, es igual känä'mä, kekpyojmä, san isigru, yoktäjkojmä, a'yanhmä, jitotol, este minpäyajpa je compañia'ji'knhtumä, a' la janu'sh tzyäjkyajpa mäjapä säk, tejenä yänhpä je yänhpä veintres de ago metz ko tuka eeaa agosto, veintitres de agosto jenä tambien yänh täjkäpya peregrinación, ja yänhpä tzyunyi tzyunyi yänhpä täk yänhpa ti'kajpa yänhpä sä'nhajpa äjtyä janta, täjkäpya peregrinacion, itpa primera comunionh, itpa de todooo, janu'sy yänhpä kyä'minyajpa äjtyä janta, janu'sy kyä'minyajpa äjtyä janta, ijtyaj säk yä'ki yänhpä eyata'p kumku'ojmä, es igual yoktäjkojmä, es igual kekpyojmä, est es igual yä'ki känä'mä, este n n n este ijtyaju säk pero nnn- ja itä säk kyomparatzäkpapä' äjtyä janta san bartolo' syänhji'nhtumä, por que yä'ki janu'sh min'nämpa, janu'sh min'nämpa, est ee eyata'p kumku'ojmtya'mpä'i wyä'nyajpa tyumit ja'ku yä'ki minu ju'yoyaje, yä'ki mi ju'yoyaje, yä'ki minpa propaganda, minpa coleto, minpa de todo ma'i ma'kyu min minyajpa yänh mya'yajpa Est, de todo completamente mya'yajpa yo'te, trasto, titya'p mya'yajpa, entonce jejtzye sä'nhajpa yä'ki äjtyä äjtyä janta, je ya vein ee i'ps ko tuka jama'ojmä yänhpä je agosto boya'ojmä, jenä yänhpä tzu'kä'yi pyonhyajpa kastiyu, cuando yänhpä ma powe kastiyu yak'ijna yänhpä nä wi'tzu usyäk tuj, pero como yänhpäää kumkupyä'nij nta'p yimportatzäkpa ka nä muju ka tiyä, jiii janu'sh tasnämpa yä'ki parke'ojmä, ni'nta täjkäpya yänhpä mumu ää pänta'p nta'mntä mpa'tpa jut'tyä oye kätäkä, este ja'nu'sy tu'mnämpa e ya yänhpä mas tambien myäjapä jama, este i'ps ko maksyku agosto veinti cuatro de agosto, tambien pues este masap yänhpä usyäk yänhpä, we'npä we'nnämpa pero tambien este jejtzyeti itnänhke'ta, ee dee je myetzaoj jam o tyukaoj majama'ojmä, de que de veintidos de agosto, veintitres de agosto y veinticuatro de agosto, tajspa iglesia äjtyä majsantäk, yänhpä este nta täjkäpäyä'nämpa hasta las once, las doce de la noche avece hasta ya Este la una de la mañana ja ja anhkojäti iglesia por que jejtzye täjkäpyä täjkäpyasye yänhpä je mapä' yänhpä yänhpä yusytzi'yaj äjtyä janta jejtzye putnämpa, jejtzye täjkänyämpa, jejtzye putnämpa, jejtzye täjkänyämpa entonces este mäjapä säk, ya äjtyä janta äjtyä nkomi señor de esquipula' syäk, celebratzäkpapä quince de eneru, pues jete yänhpä masti kämanhpä säk, masti kämanhpä säk, este sin embargo pues tambien tu'mnämpa'ap usyäk, como yä'ki metzkoparte'oj yänhpä tukpa säk, it tumä comuidad yä'ki tom'myanhke äjtyä nkumku, tom'myanhke yänhpä nyäyipä' este nuevo esquipula guayabal, tambien jenä sä'nhajpa äjtyä nkomi señor de esquipula y aveces este tu'myajpa ja'ku tzyäjkyaju peregrinacion oo ja'ku jejtzye tzyäjkyaju algu algun algun algun eventito, entonces ti'kajpa jejtzyetät na na este wit'tu'mnämpa, äjtyä nkomi señor del pozo' syäk, pues este ee jete pues yänhpä masti rezo tzyäjkayajpa, pero tambien ijtu ijtu costumbre pues ijtu costumbre yänhpä yänhpä kyojtyajpa violinh wane, guitarra wane y yänhpa ijtutä'k usyäk costumbre, eeste kowanaksku wane, sustyayu wane titya'p titya'p, ijtutäk usyäk costumbre yä'ki äjtyä nkumku'ojmä